Demak Isroil madaniyatiga keladigan bo’lsak, Isroilda ikkita <hesitation> rasmiy til bor. Misol uchun bizda bitta o’zbek tili bo’ladigan bo’lsa, ularda ikkita birinchisi isroil tili ikkinchisi arab tili va <hesitation> isroilda <hesitation> ularni tarixlarida ularni tarixlarida uchinchi <hesitation> ayol uchunchi mamlakatning bosh Vaziri ayol hisoblangan <hesitation> bundan tashqari ularning mustaqillik kunida ular sakkiz millionga yetishgan ikki ming o’n uchinchi yildagi mustaqillik bayramida.